فرنیچر مختلفې انواوې لري مختلف شیان په کې شاملیږي لکه چوکۍ، میز، صوفه، بستره یا بید، د کتابونو المارۍ، د قهوې یا چای څښلو میز، د شپې ستند او نور شیان ورکې شاملیږي.